Injo samang anua warna-warnayya injo la di pau riek eja riek lekleng, riek nu pute riek nu gahu <hesitation> cokla', kamummu <hesitation> lango-lango moncong riek to' injo dikua warna-warna bulaeng injo do <hesitation> anua warna bualeng injo mo sumpae ee iyaji injo ku usse nakke <laughs>